दक्षिन अप्रीका सो देश से जहाँ वहाँ का लोग रङ्ग में बहुत काला देखा है। खेर मेंवार फिर भी अच्छो रहा है और दिखणा में इतना इस्ट्री, पुरूज, बच्चा सब वहाँ की उत्पत्ती काला रङ्ग की ज़्योज। और वहाँ पर मश्ली और चावल को उत्पादन भोत रहा है। और वहाँ का लोगनों को सेवन मश्ली और चावल को ज़्योज है। वो हमेशा मश्ली चावल को सेवन कर रहा है और वहाँ पर वातावरण भी ठीक है। और वहाँ पर लोगनों को सेवन मश्ली और चावल को ज़्योज है और वहाँ पर लोगनों को सेवन मश्ली और चावल को ज़्योज है। और वहाँ को वातावरण भी ठीक छे। और उन लोगों को व्यवहार भी ठीक छे। दक्षिण अफ्रीका को इत्तो कठोर व्यवहार नी को कोई का प्रति। और वहाँ को प्रदेश असो छे की वहाँ पर इन लोगो का या चीज क्गणने का मिला दूसरी नीना मिला।